Eh madah kumag nay ba baɗum baɗum ma dalahin a kilhigna ma dagal makrahina dala davala thunsa, davala thumag mung davala thum adʒigar takiya davalana davala yukwi yig nud vakaha cyukwi daghuvala sərd nuda naɗavala thun ka da da dagal ba dumma digina suga dinan da mashbitiya ka yukwi daghavala thum ka sərda ka sas nuda dame digin daghavala sərda kuma yak afi vikwi viiga ka daghralla ma da ɓagnini ka kwan in thiknan kda makrant daghwvala viig tihs daghwvala sərda daghvala sərd ma sigha sig daghwvala sərdna nai dagal dama digininbi mai ba kwar kwar bi hina ba haar nuda kada ndʒa hine mai makrantbi mai kaubi daghvala sərdbi ka ba ndʒigan kuud ka sas lad da ma kwah abandʒiga aba ndʒigan abandʒigan daghwvala thumn ard daghwvala sərdna lti ardaghwvali ngh ma sasa ba thiras anagan nin kbathiraa ksa sartin sa ba hra saba hraa sas ba hr sartin ma srghasiga in wh daghw vali ahinga hing khaaraghs ahnu kharagha adʒu kafo agh gwua chigagha agh ba hinganagha agh ba digan kuɗaghgha mai nidigi dʒiardʒigi mai diʒi ɓagaɓagbi in daghwvala kwahin a cikin ma ama davald dalahinyin baɗum baɗunura ma diginna baɗum baɗumna amma daghwvala thwn ard sərdna anagal ba dal dhah nin mavakar kiskai innagan nai dali ma dig deh inngwai ba ɗek- ɗek. Dun sun mung nidigi saksa sa ksa sa damavakai ba ɗumma digi shahshahshah daghwvala sərdina, ɓawuray nud ndakwani baksardio, ɓa ɗag nud ndakwan baksərdo, ksa digit ndakwani baksərda ba ɗum daghwvala khadahan baksərd inma mabaushitru dala hinahin ndakwani baksar; din sagal daɓa aureya kda chuk ksusig takiya ɓagwa ɓag ndakwahna kasu ksig vakwahin ndakwahin amud kiskai ga ɓa kwahin ndarga ndarga munguna ka sas ndargna tagan nai takiya davala sərdina badum baɗum nudah daghwvala sərdin parau nirviɗnahndaja dala sərdin amjak kiskaya lidig dʒiga dʒiga kiligi dagalah daghwvala sərda mung uwwaha mung tsahwahi kwar kawah digi dagal dabathirahs arsasa ka ardi ɗiyagan kudga daghwvala sərdin ardagala arda ɗiya kudgn dala kuɗg daghwvala sərdin, daghwvala sərda arda laadin ltr dalahiyin may vigwaviig ba ɗiki ɗiki ɗikibi mai vigwaviigi ba ɗiki ɗiki bi ma diʒi inɓa naya ba umchhumchah amma kadgi ɓagh ɓagana davala sərding ba badʒugwa ʒhigil ba hna ma ma mau magh vak dada maʒhg agh ndakwai davala sərda asasa aɗigan kuɗgaghan kda agh jongan davala laa kada sagal ning da mavakwahin davala sərda indaghwvala kwan nag nay baɗiki ɗiki digin managnay ma inwa da li ayukwa nudna sərvda ɗagara a ambabara kiskai toh ko dun daghwvala sərdin baɗum digi adʒigan dʒigkiskai tihs daghwvala sərda. Digina diga diya sarta yuwina in da alim nai vyəkwa vyəy kiskaibi ba ɗiki ɗiki marakai bi ma digi antag nai bi so anɗum dalahin adʒigar dʒig takiya dala daghwvala sərda ma sagha sig thumas dughwas kithwmun, ksərdin inba shira shirya nai takiya sagat sərda sərdin sagat sarda sagat sərda ka da dagal kada hinahar ka amtak kiskai ko ʒanuyi kafəbi, hnɓanug kyuwii daghwavala sərdin maba sigha sig daghwvala sərdin maba sigha sig daghwvala sərdin wura wurg dula niksa dala sərda thadur ɓagabagna daghwvala sərdin amtuk kskai kaba ndʒigan nai ba sagata ba sas sərda sas səeda kaba ɓa diginna ɓa diʒinna ma ba sərin shah kiskai dun dagalar vavaka dagalar ba shahshahshah ma ma ba daghwvala sərdin shah kiskai mung dagala vavaka dagali ba shah shah daghwvala sərdin anigal ba shah ma digi iɓagnaya gaba ɗaya ba ɗumma daghvala sərdin ma sava sig nud da hinehma ba daghwvala sərdin dagal dama diginma ba daghwvala sərdin, dagal dagdʒahma ba daghwvala sərdin mamung sərdin harah sərd ba ɗikiɗikiya ba shagir na sərda ɓagan nudah kthir dvakai ba shah shah shah ha kuba siy dagal mandaludah ba si vakwah mandaluɗah s vakwahinma ar sagan ba dughwvala sərd da tu ussa ha hug hndvit havig ti ta uss takiya ha sagan nud daghwvala litinina thma kwar kwarhna ma mung na ma daghwvala sərdin adrda ladinng in daala ta ussa ala tagum dudlgh shah shah shah li nigharay kudaginiya arba munga arba dʒahava am ba dʒhgh daghwalana ka da am thkna kin kidkarna li chawa diginahin daghwalakwaning arl thikna ba sarta kwanna dayake hai nuda dagaw da bathir shahshahshah biya. Kadak sərdin anigal kdaala daghwvala daɓagav nud ka da ɓagak ɓag kisgan nuda kaʒunwa nidiginan kuda kada ʒigan kuda kadaʒuwava in ksavanta daghwvala sərdina kinal nig dughwvala ɓadigitah shah shah shah digit marawa ha digit kwar kwarhaa ko ba kwar kuda hasighasig sərda ka amtak kina ku ba ʒirvunjm ma chinga chin takiya sərda hanin mai dagal dama makaranti mai dagal aɓa diginbi amma masigha sig sərdin ka amtuk kin ksərdin in wa dʒigar takiya sərdna shahnin kidigita baɗum nidigi ɓag davala sərdin anigal na kidigita ʒhaha digit ba digit marawa digit ba ku aw davala sərd ku da damaʒhgil ma diya kadig davala sərdin maɓaga ɓa nin kidigit madigina na davala sərda anigal vhaka ɗig kndgu dadamaʒhgila badamaʒhgila ma tuhkwi ɗug ma amakrant ka diya kuɗ ki daghwvala sərdin ɓagaɓag kina kin kvrɗa digituh ba shah shah shah maksa maduniya ksaa ksda ksig kwahin kla diya kuɗig kina takiya. Darnla sərdna aɗiyana ɗiyg nay kuɗari kwawa toh dawaha diya kuɗga dadammʒhgil anutgu valy takiya amsumwar kvavakan mai takiya dalna ba digit ba ɗum baɗum aʒiw havadmahwɗaharnna a badʒalbi daghawval sərdbi ma ɓa bau nuda anfana nud ksardna amma ɓa digit ghwɗr davala sərdin inwa dʒigar takiya davalwavalg takiya kdiginng tkiya daghwvala sərdin anigal ba kdavali shaha marawa mulvugarn mantul bugar naya mafanu fug ksdvdbiya mai nai ksadigit ma sərdi daghirvala sarin, sərdina anigal kidigita shagru kskaya bas kaya baʒli tivigh kskaya ndakwani sərdna shagrkina.